Ëntà büté le lentìe a bagn la sera prima, la matin ëntà sculé le lentìe, bütele ënt üna peila <hesitation> cun l'öli e la sìula e fe cözi le lentìe cun ën poch 'd brö per mez'ura